أغرب حيوان شفته كان الكسلان، شوفته برحلة <hesitation> إلي حديقة الحيوانات بالبحرين كان يعلق على الاشجار بشكل بطيء جدا وعينه تقلب بشكل غريب <hesitation> كنت مستغرب كيف يعيش بالطريجة هاذي ولا يتحرك إلا <hesitation> إذا كان مضطر كان منظر مدهش ومثير للفضول دائما.